O fin na thó dan, hi tsú hei aol sám óvár tá. I <hesitation> main element bátthumang hiu, mea palí ángón, bátthumang ángón. Tá tsú tsú hei heating element ténia, tsú hei heat transfer, ténia tsú hei temperature control ángón. Tá áyán, <hesitation> kami bóom té raute átháng púi na léan náu tá, hi fit nít leo fit kát bía langbéth hi nítá, tá tsún tén tíl éitúrká lau dá tái la, tsún kára hi swish kanónkán, hi iné <hesitation> tíir ká ájítá, kami tíir heat ká, hi heat transfer ká, tén kami tsú ákánta tléng tá, kami <hesitation> gói la tráng, kami éi <hesitation> átsú ákánta Tír ká ásá á karenganóná tír ásá á, tír sá xan kámi éitu pátisa.